<hesitation> juroye yáa za wǝǝ, ŋlǝ yáa za ocufuruisa wǝ wǝ́ yóo pwo tufuriwǝ wǝ wǝ lǝǝmɨ kpɛɛrɩkpɛɛrɩwe wǝ lǝmɨ akaapiyǝ atʊʊ wǝ. Mǝŋ lö yurǝ lǝ lɨ lǝ̈ wǝ́naanɨ wǝǝ wǝwe wǝ́ pǝ lóo fu. Pipijuroŋpoŋpirǝ sa wǝǝ, mǝŋ lö yurǝ lǝǝ lɨ wǝǝ, ŋrɨ wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fɨ mɨ ŋ fu wǝ́ nɛ mǝŋ o loh ko firɛ wǝǝ, o lo ɖo e re ŋyǝ ortuiye kɩɩkɩɩ mǝŋ lä faatu mǝŋ lä kʊsiɛyǝ wǝ́ e le ke fii e le wii a lɨŋ ka lɔ rɛ la fwatu amaa rɛ la kʊsiɛyǝ ǝ fɨ e wii. Aŋ wǝ yeli nyirɛ ŋkpɛ kʊraa ŋpo. Kǝ́ ŋ na ka lɔ rɛ la kʊsiɛ ŋ nǝ fɨ ne wii wǝ́ akɔlɩyǝ yǝ rù ŋwǝ. Kǝ́ akɔlɩye yo ru ŋwǝ lɨŋ koru e tii mǝ yǝ ǝnɨ wǝ́ ŋ kǝ ŋ fɨ na wɛ mɨ ŋ ko fɛɛcawɛɛ. Kǝ́ ŋ no ko fɛɛcawɛɛwǝ kolu pɨlɨ sɩkayǝ ŋpaŋpa. Wǝ́ rɛɛyǝ kʊraa ŋ lɔ̀ na kɛɛ lo juroŋrǝ ŋ fù yurǝ wǝ́ oyukɛɛpǝ pǝ fìi ŋwǝ. Anyarɨpiyǝ kɨto wǝ́ yǝ mǝ yǝ ŋ ya lǝ́ǝ lǝmɨ no tu kpoo kpookpoo wǝ. Kɨto rɛ wǝ lǝǝ tɨ wǝ ɖo ŋ lɔ na kɛɛ lo juroŋrǝ ŋ fɨ ŋ fu no yurǝ, yǝ mǝ yǝ ŋ ɖo no tu ŋ koonu na wɛlɛŋrǝ o lóo ko sǝǝfɛrɛ wǝ oturu a la nya e ke re kɨ kɨ la ŋkpɛ a ka nya mɨ fu lǝ̈ ceŋceŋ.